کله چې زه المارۍ ته ګورم، ماته هغه وختونه را یادېږي چې د نوو کیسو په لټون کې به مې یو کتاب په کتابتون کې لټوه، او ساعتونه به مې په لوستلو کې تېر کړل. دا الماری یوازې کتابونه نه، بلکې د وختونو، احساساتو او تجربو یادونه هم له ځانه سره لري.